لو كنت مضطر نثبت عمر واحد لبقية حياتي نحب نختار العمر ثلاثين سنة، لأنه في هذا العمر الإنسان يكون في مرحلة نضج عاطفي وعقلي، عنده قدرات مهنية وتجريبية وفي نفس الوقت لا زال عنده طاقة وحيوية للشباب ، يكون قادر على اتخاذ قرارات قوية ومهمة ومؤثرة في حياته، وعنده فرص كبيرة للتطور والنمو في مختلف المجالات.